लाइट जो हमारे डरखे भलप भी होन। तो ज्यूस भी भलप एसाई होन लेयरंडा जेबी लाइट होली तो से भलप टीबी नी होजदा सीधी रोंदे झोंडे लगी। सीधी थोथी न होगदा टीबी भांड कोरले टीबी भांड होन।